Sitrany baka za mandoky an-tran̈o ndreky e zen̈y edy tsaratsara. Ino zen̈y antony? <hesitation> Fôtony zen̈y itiavako za mandoky an-trano, za zen̈y afaka mizaha tsara karakôry andokisako izy, ara-pahasalaman̈a aviô za fo mahay abezany tiako aloky. Aviô zen̈y tiako atao aminany ao zen̈y, afaka man̈ampy fangarony maro zen̈y za afapô.